Kijo kyeru kirwe cha asili ni kirembwe. Kirembwe ni kijo kichinighwa ni vandu vya kiumi vyakaghenda highira ndima. Ngaje hata vandu vakika vyachiya hia meracho vya kika vyachia kio. Kiombo ni mberere ghetho hatana mndu mka akamechunguka ndicho kijo achinikwa hai. Naukichi mtashe iongera thakami naimnika nguju ena mwiri. Kirembe kichimtasha mndu wa kiumi aghende aghehira ndima fomreminyi, kana hira ndima yoyoshe yaya nguju. Na kirembwe kiya ukamilia chekunika lakenywa mringa, kwanywa mringa kindokicha na kangi nguju iya yaendelea kibaki ikeho. Kirembwe kwairima ifumana nakyeo hako ughande nakyo ndambo ya kuwa ubohie ena iru yapho yang'inda hiricha kindu kiro kicha kabitha ughende nayo kuwa. Hata kala nile hikyo kijo kihenda rakwoi